النسر على خاطر نحب الحرية والسعي للاعلى والـ- عدم التقيد يعني النسر هو الحيوان اللي يمثلني لان النسر هو شخـ- حيوان حر يعني يطير في اي وجت وفي اي زمان وفي اي مكان ويمشي لاي مكان فلهذا النسر هو اللى يمثلني على شخصيته هو لان هو حيوان ويقدر يطير وزي الطائر يعني